Weno yä'ki ijtumätät, yäki ja'syanh ijtuu kutyap, puro tzutz kutya'p, sunyi kenpa yä'ki äjtyän äjtyän lugar, por que puro tzutz kutya'p ijtu, ijtu ijtu mäjata'mpä kuy, puro tzutz kutya'p, y ja'äsyak je tzutzku'yi ja'sy wyä'npa fresqueda, ja'syanh protejetzäkpatä de de ninhkä, ja i ninhkä y ijtu eya konasta'p ninkänyas, puro tza'kotäk, poptza'kotäk y ninhkä nyajsi ja'sytyä nä yaja', jansytyä 'yak kumpa, yajapya äjtyä mpämi, y al cambio yä'ki ijtumätät, yä'ki puro puro estee puro tzutzkutya'p ijtu, ijtu katzukuy tzutzkupä, ijtu nkiniyakuy tzujtzupä, ijtu kä mandarina tzujtzupä, ijtu este manhko tzujtzuta'mpä, ijtu estee ijtu est ijtyaj puro tzäpä tzujtzuta'mpä como decir este este tzutz tzäpa m m, pasonh tzäpä, ijtu nakpasonh tzäpä, ijtu este ijtu este letu tzäpä, puro tzujtzuta'mpä, ijtu est ijtu estee puro puro tzujtzuta'mpä tzäpä äj mastät ompa kä'spatät por que je'tij tzyi protejetzäjkapya äjtya äjtya salud, ntatät ntatä mas 'yak ka'e'ajpa, por que je proteccion de tzujtzupä'i mas nyä'ijtu este fresqueda y humeda y todo por eso jiko yä'ktyät ijtu mas yä'ki paka'kojmä.